Kodi jana kundo in ayii va'a naakoondo ichi vaando te vadi'ini ka yuandioó ko ta ña'a ya ya kundo kodi kuinixi ndoo ndoo ja io ayiivì naku kune'endo cuidado va ngo'ondo ku falta ndo ku nu'untna'a meendo a ka'anindo ku ñaanindo xi kuiinixi vi vi kotona'ando daana kaanvii tna'ando jaa in niu'u xi'i diikando nunda'a yaandioxì ja vi kotona'ando te suaá na in niuu vi kande ku felicildadno ku ñaanindo, ku ditondo ku titándo ku ma'ando suaa ku in niu'u vi ja kuneekueendando xi suaá ku di'inaanun ja kunun kunun ku nuunda'ando ja kundo da'aya, kundo dito kundo di'idi kundo nitu kundo tita in nba'ando in ku ñaanindo kodi suaá ku in ja va'a ja kunde'eando ndiaa jiaa ku ja kuinixi jadi kune'endo kuenda naku in niu'u vaxì ja kaa ja kaakune'e tenu ka'avindo niu'u yaandioxi kua'and kue'e ve'eñu'u ko tekundo ndoo doo ju ka'an che'eno duu tiu te ka'avindo sagrada escritura ja ka'ande. Ko nuaa kaan ndoo ndoo jadi kuinxi ja vi vi kandeekana'ando ndii ku ña'anindo ku ditondo ku ku'uando ku sobrinondo ku nietondo ndiate jiaa ku ku razando te kande'ekana'ando jiaa suaa vida suaa felicidad ja ka'ande niu'u davi ja kototna'ando tedi vajna vajkotona'ana ka'ande xe'endo in ve'e ku ñanitna'ando ko tna'atiu kundaa iinide in banco in go'ondo tajde in ja kajndo in kuenda i'ini ninunde'eñaanidekuundo ndi'ide kuenda teexu'utna'ade jan da'avide ko suaa ku niu'u ja niindaandó niuuni yaandioxi ja ka'anu nuu da'a niku niuu sagrada escritura naaxeé takaba ta vaxi ta generación daá ku titando diinanun kunitanda nduka takaba escalon kodinsoó ja vitna ndekundo vaxika te vaxi tedi ja kotoina'axi kuinixi adi jango'omdo na'ando atiuu ja nandi'i vadini la bendición de dios suaa ja ka'ando xii kaata'avindo nuuda'a meendo ja kuundo ña'anitna'a kodi yuunka in niu'u vi niu'u yaandioxi. Ja na kuina ndeku ichi daba ku nuunda'ondo ja kundo niu'u da'aya ndioxi ndeekundo ñuu ayiivi nda'avi xi niu'u yaandioxi ku di'inanun te duani tiuku in consejo in niu'u ta ku tando ku di'indo te suaa ku ja naandi'i suaa ku in niu'u ja suaa ku in vi vi kotona'ando ku felicidadndo kaante ka'a niu'u davi niu'u davi niu'u vi castellano kaande jiaa ku ja va'a ja kototna'ando te kuiitane'etna'ando a nuxe'enude ko natnindo nda'a de te na daaya'andode nun da'adi kaá te io huelta te ndaavi ka ju kundo vaaj yuku ndadi kui'ia ka va daya'ando ku gentendo ku titando ku nitando xi suaa ku in bendición ja tajdondioxi jiaa ku in niu'u ka'ana.